Yaani isoso re nasuula nini, ni isoso ra ra, voo, vantu voo venda chomelea kwafano muntu yochomelea alafu kwatite kira kintu che. chekerya, ichoma yani koo muntu ougue jiau onola lufyo, na kira kintu natumia cha baiskeli cholu chouboea. chonola luse unkalamu unka unka, kwahiyo ki chaviha saraa, halafu kintu chingi kii!, ni, sauti naa, ya uno, javiaiha sana, nkosesha ntulo, halafu kii- kikintu chiingi, nii, kuuri, kwamfano kuuri nuchiku, koo janzire juma sana kuuri, kanokosa a ntulo nkanodira na lala. kwasababu, kuuri jajuma vyaviha sana sa ja- jijume da werwi, au da ko wafugire da nyumbi, <hesitation> vikinekujuu yokana vyavie famboo nkosa ntulo kabisa.